हां हमन खाए के स्वाद ल बढ़ाए बर जड़ी बूटी के इस्तेमाल कर थन। जैसे घर में डाल चुराना है तो ओमे थोड़ कन घी, हल्दी, जीरा उपयोग कर थी। और कई बार लाइका मन बीमार पड़ जाते तो तुलसी पत्ता ल चुरा के दे सकत ही।